Quia na mantꞌiaya colo cachuiꞌ jeeⁿ neiⁿncooꞌ tsꞌomꞌ machꞌeenaꞌ ee juunaꞌ xcwe xjeⁿ na wandoꞌnaꞌ xcwe xjeⁿ na tseiinaꞌ mañequiaanaꞌ cwii colo cachuiꞌ na neiⁿncooꞌ mati chaꞌxjeⁿ na jaa cwaaⁿ na ndyuañe tsꞌaⁿ neiⁿnco tsꞌoom mꞌaaⁿñe ndoꞌ cwaaⁿ na jaaquieñe jaatseichuiiꞌnaꞌ jom jeeⁿ cweꞌ najneiⁿ maluaaꞌ ñequio colo cachuiꞌ ndoꞌ mati quia na ncueesuaꞌ neiⁿnco tsꞌomꞌ machꞌeenaꞌ joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ ee chawaañꞌeⁿ tsjoomnancue tseiinaꞌ, cachuiꞌnaꞌ, neiⁿnco tsꞌomnaꞌ chaꞌtso nnom nꞌoom neiⁿncooꞌ cwindeiꞌnaꞌ, neiⁿnco nꞌomnaꞌ ntyja na cwiwaꞌ machꞌeenaꞌ na neiiⁿnaꞌ ee na macwiñoom ndaatioo juunaꞌ chaꞌ na luaaꞌ neinⁿco nꞌomna ꞌoolajnda̱na joꞌ tsꞌiaaⁿꞌ na neiⁿnco tsꞌo̱ⁿ machꞌeenaꞌ cwaaⁿ na mantꞌia colo cachuiꞌ ñeetsonaꞌ na tsjoomnancue ncoꞌ tsꞌomnaꞌ, wandoꞌ tsꞌomnaꞌ cwaaⁿ na cachuiꞌ nꞌoom chawaañꞌeⁿ tsjoomnancue cachuiꞌnaꞌ. <noise>